Miɗe goonɗini jaati, kulle ɗiɗi ɗe ngalɗaa: holaare kañun e goonɗinal. Hoolaade ɗum woni jonkaa huunde nde a miilaali e muuɗum girigara fuu, tiiɗalla fuu. Hakkunde neɗɗo duu e neɗɗo dum ɓuri hewde. Gooɗinal ana tawee hakkunde neɗɗo e Alla walla joon muuɗum. Gooɗinde duu yo haɓɓete banngal ɓernde tan e faamu.